Ohatrany nasiatsiaka ana niany tô i, tsy aiko tsara asa ino raha nahazo ana sa raha nanino ana io niany.